Por ni lo buenke loꞌ bueni snatoꞌ futboll chirakə yitre jugador chi nillꞌ para buen loo puke este este grall b- bue- buenina shami esten buen grate de xtero chiro buen konvivir este romasie tobotaw wa to komid rabuin nisheron gush terobian logu ka logunron reunid snato skin tu dien tu notro computador o biwilo wilaa e si gakna to luchen naꞌ rotrguin buin gulanill yawinlo kuchido gust wen rosop grawen, este ron wensikna tewre besin leshkomp wen klach tonderak newen este kompañer nirs suknaꞌ wen cherquit nir ni cherbiagawenin chin chirsibuy yich woo shyich won este chirobuen konvivir awenchzeꞌ.